Ang fatarni hasteo kwmaui kwmajak hwnkhe ang puilao mobile no map nainai tei ani jaga no naituknai. Abobai bo naitugwui maiya wongkhe gana gini ni borok rok swngnai. Borok ani kok bujiya onkhe ang ani mobile o aani kok no brorok ni kok o slainai. Amotuikhe bo sai man ya hinkhe ang ganani police office ba sarkari office o thangwui borok no swngnai ang thangnani jaga no swngnai. Amo hai khe ang ani thangna jaga no naituknai tei abo hai khe bebak borok rok bo janija jagao thanai bagwui sungmani mano.